Hewan yang aktif di malam hari. Di papua sana tong bilang itu kuskus. Jadi kuskus itu dia aktif malam hari, dia cari- dia cari makan tu pada malam hari. Jadi kalo kita di papua sana khususnya macam di dogiyai di tong pu kampung sana tu tong kalo mo pergi berburu itu malam tong pergi berburu tong pergi ke dalam hutan itu pasti tong dapat tu kuskus. dia itu biasa cuman jalan di atas pohon, jadi de cuman menyeberang-menyebrang ranting-ranting, kayak begitu saja. Dia mirip kayak- dia punya muka tu mirip kayak, apa e, kalau dibilang di sini tu kayak <hesitation> <noise> <hesitation> apa, da punya mirip- hampir mirip sama kayak ini yang <noise> musang ka kalau tidak salah da punya mirip, hampir mirip. Atau tikus tanah. Hampir mirip sekali kayak tikus tanah, tapi cuman tikus tanah tu moncongnya besar, eh, moncongnya besar, moncongnya panjang. Nah, tapi kalo kuskus ini de pu moncong tra panjang, jadi de kayak- kayak musang juga moncong panjang sih cuman da pu moncong tra panjang. Mukanya hampir mirip lah kayak begitu. Nah, itu yang paling aktif di malam hari. Jadi tong kalau mau berburu malam tu tong biasa dapat itu. Nah, kalau tong tradapat itu nanti tong pergi berburu kelelawar, nah, kelelawar itu adalah salah satu hewan yang aktif di malam hari. Kelelawar ini nanti da pergi jalan ke pohon itu dia pergi cari buah, cari makan malam hari. Nah, jadi tong kalau pergi berburu tara dapat hewan itu tong cari kelelawar saja. Tong dapat kelelawar tong panah tong tembak. <noise> Nah, jadi hewan-hewan yang aktif di malam hari itu. Jadi <noise> ada kalo tong pergi itu biasanya kan ada di bawah-bawah kaki-kaki gunung gitu bukit tong pergi. Tu kalo tong tara dapat di bagian dia punya hutan, tradapat kelelawar-kelelawar itu tong tara dapat atau kuskus tong tara dapat, nanti tong masuk ke de pu sarang di dalam goa- di dalam goa situ tong cari kelelawar. Dalam goa tong cari-cari kelelawar yang mungkin lagi sedang-sedang <hesitation> berteduh sama dia punya anak begitu lagi tunggu-tunggu makan dari da punya kloni-kloni yang keluar, mungkin de punya <hesitation> <noise> dong bilang de pu pasangan yang jantan ka, jantan pergi cari makan begitu tong pergi masuk baru tong pergi panah. Ambil yang langsung di sarang.